Jana yauth jana nsani rig yoyan nrig bəg ba rig se kag wurowo niu ama yenzu jaria nsani ma bəg bəg rig məg dan zam nshe jana nsaní məng mrig she na kukuruwu kukuruwu ba ke dan pen de zəg niu məng ama yen zu jonansani ama kad mdəg ba she bəg she ku woruwu níu ku yí yəg mrig kada marí be ku mríg sa bu sáw wuno wuhkanrig a wuno wuhekanrig awu wuno a wuh kanrig bəg zəg wu mzəg dum ba she ri a yaízaní a yaí zabezíuməng jirikaiməng a ken a shịị beshu mfad zəg a be yenda wuunsani shịị mríg fad a bu ye məng a wu a wu a wahkenríg a kah zəm a rig she a bo be shu she re nfəm janamsarí bəg shịị a bo beshu she re məng to janajana ríg bad bu bad bad mdəg bu ziu məng busawbayeməng buziu ba ye məng rig dan janajana ba awouh bəg rig kag ba baí bai nkag ma de kaí mríg gadah mpər mrig weawou to ba she bu ziu məng jirikaiməg nəg mye jangmsarii bushu məng ama dəg mye bəg bushu a baí fəm be bushu wau re nye ya bo bezíu wuh jeí gdah nəm a rig sa nəm məng zəg de bushu wole zəg yi wunsani ku ma dəg sah zəg ríg ku bəg so she nəm ba yi məng ama nəg wou bawouwu ba woí kon ríg bu bəg ba ku mwou bəg rig sug abo be shu dau yen da avəri yi sad hahi keni avəri dan ba ye məng jirekaiməng bəg wou bu nwou ye kukuruwu A wou kukuruwu aken fad za ni a ken fad za be ziu re məng bəg mayi wou ya be wahi re awou wuro wou nou a ríg tad mpərziu kəm raig ya re arig sa ne mpər rig wouh ye wou rí re bəg ma tad wou bəg sa wuh jai wuh baishe a janajana dəg a bəg wah wou a bəg ye nəm mpər she akaiha bəg ma tag de wotowu a ke beziu nma tag de adí wou ake beziu re bəg ríg hinəm ahi a she mpər wuruwau nou yí aha to a bai məng nsom asom rig baire she bəg ma zaa adi mpər ahahi nzəg tag ri bəg rig dəg wuh a wu wuruwu nou ba rí baye məng <hesitation> nuo ba rí baye məng a sah wuruwu nou bəg sed ye ku ma a de a se wuruwu nou ke ré to asamsam rig beí re jirikaiməng a dəg gbam məng a dəg gbam məng nəg fam jana nsani beí a bəg dəg a bəg nən ma she a bəg nən bəg ma nən rig wuu nsani baí tamba mfum wu re məang wuu nsaní ma ziu bəg ken ku a ku ken bəg barí aku ya ne ku yeg ken ku a ku ken bəg barí a ku ya ne ku yed nken bəg bari nrig yeg to a wuhkenrig a a ken zəg bəg bari a ya na ama shịị de ngangan a shịị zəg məng jirikaiməng a wuhkenrig nəg fam janansani beí a bəg sid sa bushu re ama fum wuu nsani beí ba ye məng a ku rig sa neh mrig dəg ba ke re dəg fam bəg be məng nzou shịị wou a bo beshu nzou shịị wou bo beshu ta dəg alinla ye vəg ba wuru wu nou ri ba nəg dəg nwuhkenrig bəg t-gag drí məg rig wa bu rig she nəg fam danansani re a bəg han ba she bəg ma rig gəg nan ma nəg ye yenda a nəg wai yen da a nou san rig bai re nəg fam bəg məg ndəw shịị bu ye mzaw shịị bu ye Wuu nsani rig ban bu ban ban nghah nou wah nzaw rig shíí ke kai ku sa məm sa sa sa righah nou wah nzan rig shíí ke kai to ba ke ríg nan a wuh a whu ma dəg mpər wuh ku ye barí a ku yak sa nəm a sa neí nrig shíí de re bo ɓeí shu a ríg fad jiu drizəun mshii bo yi beshu a rig kiu drípying nshii a bo bei shu a rig sa ne mrig fam ba bəg re bəg shịị re bəg rig shíí be shu ba wab kah ma ríg dəg ríg bəg rig dəg kai she nwou jana bəg nwou bəi kad ye bəg zam di ku wuu zeun ku wuu ashei zeun rig dan ba she məng awou a shí bəi a ka bəg bəi məg ma a de məg bəi məm she na kai sa ri a dəg nfam be ke she məng ri ton da a bəg bəi nəm she na fam wuu a sheí a ku yak a ku ye sa ba she jei a ku rig dəg di nwou ba wum wou rig sa bəg ka nəg nəg ma ke mkad mnan be shu rig kukuruwu ba ke ba ka bəg bəí nam mnəm be shu rig to a nəg dəg a nəg rig wob ashe məg ka wob ashe məng bəg wai a she woui bu bəg bu zeun nəm ba ye məng bəg rig waí ashe woui mpər məg bəg hou ma re kai nhou rig ya a suh bəí dri bəg baí she ríg ya a she ro a sai bai ríg ya a sai bai ro funshumen a jenzu hahi ye waí ríg sid nam hahi a she rig ya she ro a sai bai rig ya asai boí ro a she rig ban si she a sai bai rig ban a sai bai ba bəg bai nəm kəng kəg ri asa nyei rig sa bu a bu dri bəg re nfum a she bəg she a bəg sa mari kai a wu a sai bai a dəg rig she na ama zəg dəg wou bei sa jau bəg wuu a she jirikaiməng wou dəg wou zəg ku kad bo bewa nan sad ye Wou zəg ku kad a bu ye a ku dəg de bushu dau o wou a she ku ma dəg rig ku rig zəg bəí ya ke be ashe she woun zaa re to de da de da ma re kai rig kəg re ama ni ma re kai na a sai bai ma re kai a saī a rig fag wuu nəm ban ke məng nsid towbari a bo men a zəg wuu rig yəg tawbubar abo men she ye sid de ke a rig ban jana wub rig shii avəri nrig shii ne nrig shii maribenrig ban bu re wuu ka rig shii a mari be ban bu ban ban nye ya pen ku ma ban ban ban nye nma ban baz nye ya bu pen to ku bəi dəg bushu wah məng ku ma bəi dəg bushu wati məng ayi mani kai rig nan a wou ayi ku so woi a wou nan zəg ku, ku yek nyi sa ba sanməng so dəg a vew bu ba jan jana rig vei məg ma re kaí nəm bu ghah ng wou mpər hohi a bo zəma bəg ri məng jirikaiməng ba nom nam shii a bo be shy nzam ntag avəri məng bəg tang məng nka wob ashe məng nrig wob na sai bai dri bəg wuu məm yerinəm njiu dub-agbana wah swang a rig wouh bai ku rig sa bu shu wah bəg taw a wah rig sa bushu ye nəm a bəg jiu hamsin nəm nshe ke kai nban bu jiu pana a zau shii mrīg ban bu mdəg bu zeun məng to ma a rig sa ne woh awou su nan jana nsani ma awou rig nan bəg jirikaiməg ba bawuruwu ba hahi rig sa san məng a ka wou ba wuruwu ba ke awou ashe ama dəg mdəg bu rig sah a, kah fam jana wou re aka fam jana a she dnu wou re a dəg rig mka rig apen she Ba sai bai ba bəg bai nəm she nən kəg rig sa mari kai rai zag nəg ka fum ba ahah rig to ba shi rig nan a wout bu zeun ma dəg wou re məng bu zeun ma dəng wou dau nahi kani dwag a wou a sah bai bezeun rig ya ye məng ku bəg yek wou zag ku buzeun ku bu dan mən a wab ashe məng ma sum məng bəg bu bəg bu zeun nam a rig sa mei nrig dəg ba re a dəg bəg bəng jirikaiməng bu rig dəng hahi mpər shi sa kai wob yeh re a sa bu zeun mwob ye wəng so yi sa məng ama ban wuu hai wuh ayi bu sei hah bei a sa kan wob ba re ri ssa bu zeun ba yi məng zan de wuu ash nai zeun wuh zəg ku laig bashu re ku yi ku sa məng a rig gang kurumam rig gang keh rig nəm a zəg a grig agang heh ku bushu rig ku sa ba yeh məng ban zeun nai wou ka zəg wou dəg ku jiri busha ku kah ma sa rig ku ma dəg nye sa tri to a ku kah buob janajana rig nəg wob janajana məng mrig wob dri məg hahi na nah wu baí ke mwu rig wan a ne re yi woi nou a nag ka rig meb məg nəg meb tai nou nmeb buzeun məng nmed avərí məng nmeb buzeun nəng nəg rig dag ké mkag ye re meb avəri mpər zeun wuh jei jana nag rig yek she bu ye jana nəg bubaribari bo yai a ne rig dau re a bu avəu mpər ba ke so mkag beí re ake avəri nag re mkag kag rig nei re a avəri nag nrig meb bu na re ri ba wuruwa ba ma she tri re beshu mrig sed sah sed jire bəg a bəg dau nma re ane kan rea bəg bei ke avəri bəg re a bəg meí bu keyoī a rig meb ama rig meb na tambubari a wuhwuh zəg bai səg ke avəri wu re jirikaiməng ama re a ne dəg a bu bəi wuu ma dou na bo avəri zeun re mbəi tanbubarkake to a rəgang sah ba sansan rig. Ama rig meb na be a bəg rig sa mrig wab mpər yi awunu mpər zu to zag bai meb ake wəri wu re jiri kaiməng ama zang ba she zang baī rig mpər rig dug abo men mrig bəi məng a kag ri mzag bu zag rig meb bu avəri mpər zeun ri she avəri mpər zeun sid wah bu sid yeri avəri mpər zeun sid wah bu sid yeri bu bəg mpər so wah wah wah nuan rig de be avəri wu sid ye akai hah a ma dog mye ya bu avəri ke she bərg pan wu shi suke wuti de be avəri nəg sid ye tum jiu kuku kuku avəri məg dou bayi məng msa bu zeun ba ye məng ye zəg bu nzng meb rig bu avəri bəg ri amed bu ake tai nou wuh re mang meb buake avəri wuh ri ba ya məng nən sa ne mrig sa re dəu she wuu huh ban wuu huh ban a bag bai nəm wah a wuu hwou ye ban bu a bu avəri a sid men wuu wou ne rig yak bu bari re a bo avəri a sid men tan bag tanu bag bog tanububai sid ke bei hah ri ama rig gang zag wuu ye yak babari sig bu gvəri a sid men jana jana kan sah rí nrig sah ma rí kai bu a zag wuu mzag bad bu ke məng wah jana ashe rig bad bu ri keh meng wuu keh she na awounu kam bəg mpər hah kam ri awunu bəg kam kam ba ye məng mpər so ma huu dei rig ma de abəg zag de ku one bəg abo avəri asid men a bəg kag za dai ku bei rí agabah man rig jeí de ku ri awuru di noí zeun ku wai wah bəg na awuru rí bəg mpər zeun awunu məng awuru de nai zeun mpər kah de nai zeun ma de kai kurumam keh rig sa ri kurumam ma ye kenu nai zeun bu vo a bəng wouh nəm ku rig huu kai banam palaye ku rig huu kai a bəg nou a rig sádser nəm ba ye məng. Jirikaiməng ku bəng gbah ma de kai re nən kurumam kah ma yeh mpər a woi ku wuh ku bəng bu zeun nəm ba yeh məng hah a kei yah ku rig ka wuh ku kah rig kab wuh dəng ku bəng gbah ma re kai re nəm a bəng gbah ba dah kai rí nəm ba yah məng sah dəi ama rig yah bo be ba rig kad bu n wuh rig wunri dri wuh a rig dəng bu ku zəng wun-zaa wuh wuh ku zəng ku sah bou zeun rí wuh jai a rig sah bai məng bai sad she mn ku bəng ba hah nəm kurumam ma yeh wuh tri a zəng baí wuh, wuh zəng sah afah – ne re ama zəng wun – zaa nzəg sah nəng kad bu ri wuh jai a rig dəng rig sah baí a baí nən rig bəi re bai nan məng sah dah ku ven reh bai she sah wuh amfani bu zeun məng baí she wab wuh a beí zeun rí məng jirikaiməng a she baí a kurumam zəm a rig sah bah yeh məng sah bai gbah wuh, wuh sah baí a kurumam yeh wuh re ku sah baí bəng asah mpər zeun məng whur wuhou yeh ba hah nzəw dəng baí sah bəng sah – kurumam laí zeun yeh re bəng yeh, yan dah a bəng rig sah baí bəng nəm bai sha ba wah zadag baí a bu ríg sah re baí bu gbanh kurumam ba baí she bəng gbanh kurumam məng wher wuhou ba she re beí sky ma re ba ku yeh zu yeh bu bəng penu bai bəng sah nəm mpər rig dəng keh nrig yah bu avəri-asid men nyeh wak beí drí re a wak drí wuh bəng kaí re a yeh ba a rig yak sah nəng, nyeh wak-drí wuh re fam drí gbanuh a kuruman yeh wuh re mpər a isahn ma bəng gbanh mu zeun nəm a keh dri wuh re ku dma sah wuti rig. Fam re kurumam ma rig guh bad zəng wuh rig kurumam bad deh zəng wuh rig kurumam wuh ku dən wud-kuni a bo woih məng ku rig wud kuni keh avəri a rig wuh mpər zeun sah baí sah sah sah sah su rig bəí boni baí sid vən deh dah dah rsid yən deh dah dah ba na ku a yah kanu bəí wab ku bəí a ma wad jau nye abo nr mari ben ama wad jau wad wad wad a kang wad nkəng re to funishumen a yen zu hah sid nəm ama sah sah nkəng re a kəng kəng re dənd dirikaiməng yan dah a zəng funishumen ke mgbam kam wuh ba wuruwu nəng sid fam janayouth re a bəng sid sah bu nəng sid fan janansaí re a bəng sid sah bu a bu nəi deh bu ba a nəng zam deh a nəng rig nəi she bəng rig bəng na yah kunu she jirikaiməng si dong abəng dəng abəng dəng dah ba sansan məng məng rig sah kəng dəu a she rig she bəng ma kagani bəng yakanu ma dah a naí bəí ziu she vərí dah kani ma beu rē bu zeun ma beí re jana jana rig yah na rig yah re a bo yanbmi nrig nəng kani re yeh ba wuruwu yeh kang shan yeh yab bo vən yeh na yeh zīu nak karo ayeh yo bo avərí a sid – men məng ba janajana rig kan nəu re a kah ma bəi. Nəng sah məng bu zam nəng sah məng ba zeun məng nkan kan rė nwuh jana nəng rig yah bo məng a kei nəng ma ziw wuher vəri ku kurumam bad zəng nəng rig jana nəng ba keh bai ma dan bah yeh məng bəng sah neí nkəng rig yah re a bu zeun ma bəi dəu a rig wuh shíí yah sah ba she janajana ma məng shaa bəng bəng bai nəm bəng ma bəi wuhur funishumen ríg tau bəng tag yen dah a bəng dəng a yau wah re bəng dan bəi dəng na nəm məng a keī mn keí yekunu bu yeh məng wəng dəng bəng duri nəm so bəng dan dəng zang duri keh məng bəng shaa bang rig gan bəí wuh ríg dang a she kah bu bənga bəng da mu woh nəm ba yeh məng bu bəng bu zeun nən ba yeh məng bəng yeh yah nrig dəng dana ba she nríg deu a deu bu bəng nwub bəng nwuh bəng rig ziu to ner hah nəng lar deu a deu bəng a-səi məng nəng bəng shaa nəng bəng baī nəm bəng shaa nəng bəi wuh ríg na neh bəng shaa na keh dan kəng bəi nsah nəng bu məng naí re.